Koota humwiree chinjaa arajire, nokisumura, nokikerkera, no- nokitanda maana nokunyenyera sangasa, maa nokivikaa mwaswii kooyumiree kabisaa maa nokisumla, maa nokivekaa kunifrijii au mfukwii.